افضل انو أعيش بعالم خالي من الجريمة اكثغ مما انو خالي من الكوارث الطبيعة - لانو الكوارث الطبيعية هي من طبيعة الارض ، من طبيعة الاغض نفسا من طبيعة الحياة - بس الجريمة شي بالبشر ، صفحة ما حلوي واغيدا تغوح